K'eh wula k'eh wula porque re' la tukx chuj riij la tukx demasiado chuj riij wula ar janaj <noise> la chuj chuj ar riij la qa'sa b'eh taqee' la tuuchin